لازم ينهز عباد عندهم مهارات <hesitation> ينجمو يفيدو معناها في الحياة على المريخ، كيما مثلا <hesitation> مهندس فظاء <hesitation> والا خبير معناها في الحكايات هاذي، باش يكون <hesitation> يعاون باش نفهمو الحاجات <hesitation> وأكيد لازم طبيب <hesitation> للعباد كي تمرظ، ولازم <hesitation> زادا عالم نباتات باش <hesitation> باش يتهيلبو بالزراعة باش نلقاو ما ناكلو.